सुन्यांक दिसाक कमीत कमी अर्ध तें एक वर व्यायाम करपाची गरज आसा। तेका पासेयाक ङ्हर्ताणा, धावोवप आनी खेलोवप गरजेचे। हाातं तेन्ची बलयाकी बरी उर्ताली।